मोये तो बहोत सारे फर्नीचर के नाम पता हेंगे। जिम्मे से कछु तो जे है। जैसे कि दरवाजा, सीढ़ी, कुर्सी, बेंच, पलंग, खाटिया, मेज, सिंघाड़न, पेटिका, दराज, अलमारी। पायदान तक, ऊँची कुर्सी, सिंहासन, खजाने का संदूक, जूटे की रैक, झूल पाळना, चारपाई।